जो वनस्पति तेल हो एसईओ अमुक पेड फोटो से ही मिलो या टेटुक गडनोक के एक एपीडे विदे हो। वनस्पति तेल खदोक आचो मान।